Kia ovae yave supe miramii peguaiño imiari vaera jokua <hesitation> oyemombogue, aragui oyemombo gue va reta ndie yae jaeko jae reta ipuere vi jae reta <hesitation> imiari, imiari vi oyoupi no <hesitation> esa erei ko jae mbaeti yaikua kua ivi pegua, miramii peguaiño oyekua jaema yande puere vaera ñanemiari mbaeti mbae rami jaekavia vi no